أذكر يوم كنت صغيرة كان عندي لعبة سيارات صغيرة، كنت أجمعها وأقظي ساعة ألعب بيها أحيانا كنت أخلق حلقة سباق بالحديقة وأجمع أصدقائي عشان نتسابج، كان في منافسات وحماس ونتشاجر أحيانا علي مين يفوز، الذكريات هادي كانت مليانة ظحك وفرح وكانت من أجمل لحظات الطفولة ياريتها لو تتكرر.